जो परिया भी हो सेई स्वर्ग मुझा हो। औ अर जे सेइ धरतियाच जदि आये औ र एटकी जदि आर्चे औ कोसी हिंसणोक मिलदी। तौ से तेणुसे जोजोदा बन्दा था कैकी परिया बौउती बैंकि हो।